اني شخص بيحب ان هو يجرا فما بعدي شهر الا عالاجل خالص اكون جريت عالاجل كتاب فيعني في السنة بجرا حوالي اثنى عشر كتاب فيعني بعتجد انه جريت في <hesitation> في الوجت اللي عدى من عمري حوالي مئة مئة وخمسين كتاب هيكي.